A m'pias pa ël mangé mesican perché a dovru dë spesie trop picante e alura <hesitation> a m'pias a m'pias propi pa, preferisu le coze da mangé italian-e